أقول رقم الجوال اكتبه عندك ولا تظيع. تسعة واحد صفر ستة سبعة ثمانية صفر خمسة أربعة ثلاثة. تبغاني أعيده عشان تسجل وتأكد منه. تسعة واحد صفر ستة سبعة ثمانية صفر خمسة أربعة ثلاثة. تقدر تتواصل معاي على ها الرقم إذا احتجت أي شي.